gaf tok naditi tokkof intal tokkit <hesitation> gurba tokkit cchise stori woliddadani dirsaf nitia jarkunnen. Dub <hesitation> naditin tun won ishin eten atin kun duran akan hinjirtu, duran atinkun tabia akana akana kabda dub <hesitation> ammotu amtan urg an fute tabian tente akama gar galte dub tabian tentenen akama anpendezite dub ralle fudedi wolum ijemi anumfedi akum kan tabia tente tabia durani won durani sun lam lakisiwon durani.